fullveldis Íslands var fagnað víða um land í dag forsætisráðherra setti dagskrána við Stjórnarráðið að viðstaddri Margréti Þórhildi

fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla framferði og ummælum þingmannanna sex á barnum Klaustri í síðustu viku forseti Alþingis tók á móti kröfugerð mótmælenda á sama tíma og þinghúsið var opið almenningi í tilefni breytingar verða að líkindum gerðar á rekstri WOW

ef erlendur fjárfestir kemur að félaginu segir greinandi í ferðaþjónustu WOW tapaði um fjórum milljörðum á fyrstu níu mánuðum ársins fertugasti og fyrsti forseti Bandaríkjanna Herbert Walker Bush er látinn hann var forseti við lok kalda stríðsins og í Persaflóastríðinu

héldu upp á hundrað ára afmæli fullveldis með pompi og

í dag fjöldi viðburða var

í dag eru hundrað ár síðan Ísland varð fullvalda ríki dagurinn byrjaði í Hólavallagarði þar sem fulltrúar

lögðu blómsveig að leiði Jóns Sigurðssonar harpa var að sjálfsögðu undirlögð undir hátíðarhöld mikil viðbúnaður var þegar Margrét Þórhildur Danadrottning kom og hitti forsetahjónin hún kíkti á fánasýningu og afhenti forsetanum gjöf áður en þau settust og tóku til ásamt lögreglumönnum ungir sem aldnir voru viðstaddir setningu

framan Stjórnarráðið þar ávarpaði forsætisráðherra gesti í nístandi kulda og vindi hefðbundnu íslensku vetrarveðri kannski snýst fullveldið einmitt um það við náðum því fram að fá einhverju ráðið um eigin örlög og það skiptir okkur máli jafnvel þó að við séum ekki öll sammála um hvert eigi að stefna jafnvel þótt ekki séu allar ákvarðanir farsælar er þetta stór dagur

í ykkar augum hann hefur alltaf verið stór í mínum augum ég sakna þess

hátíðsdagur hvernig var þetta hérna áður fyrr bara hátíð allan daginn og lokað alls staðar veistu eitthvað af hverju við erum hérna í dag já

sem ég er í þau eru saumuð nítján hundruð og fimmtíu og eitthvað

er ekkert of kalt eh jú og þá hófust skemmtanir og sýningar víða um höfuðborgarsvæðið og nokkuð ljóst að allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi mikill fjöldi fólks lagði leið sína niður á Alþingi en þar gafst tækifæri til að skoða Alþingishúsið í Árbænum var meðal annars

Danadrottning kom einnig víða við og kíkti á sýningar á Náttúruminjasafninu í Perlunni og á Listasafni Íslands lauk ekki þar hún

t h Jóhannessonar forseta Íslands og Elizu Reid konu hans við sáum fyrir okkur

sól og blíðu

hátíðarhöldum er ekki lokið og og á Listasafni nýstofnuð Sinfóníuhljómsveit Austurlands sína fyrstu tónleika í

á Eskifirði í tilefni dagsins þar komu fram

ásamt liðsauka að norðan og sunnan tónleikarnir endurspegluðu aldarafmæli fullveldisins og voru

í Menntaskólanum á Egilsstöðum þar sem verkefnið austfirskt fullveldi sjálfbært fullveldi fór

meðal annars sýningar á söfnum

þjóðlegt bakkelsi og

jólaföndur og

jú hér í Reykholti er mikið um dýrðir eins og svo víða annars staðar í tilefni dagsins en hér er verið að flytja dagskrána fullveldi til fullveldis þar sem farið er yfir í tali og tónum tónlistarsögu landsins alveg frá landnámi til vorra daga það

eins og hún leggur sig hvernig kom þessi hugmynd til ja hún kom nú bara upp út af þessu fullveldisafmæli og auðvitað er náttúrulega og hefur verið í gegnum tíðina mikil áhersla lögð á bókmenntirnar okkar og söguna og svona en mér fannst kannski vanta

og það er nú til alveg hellingur af heimildum um hana ef maður fer aðeins að grafa og er ekki sérstök tilfinning að taka þátt í þessari dagskrá á þessum degi jú það er bara alveg ofsalega gaman og það er svo gaman að vera einhvern veginn partur af því sem hefur verið að gerast líka allt árið

Friðriksdóttur sem fæddist á fullveldisdaginn nítján hundruð og átján komu saman í dag til að minnast hennar börnunum fannst ekkert skrýtið að flaggað væri á afmælisdegi mömmu hún tengdist inn í fjölskyldu forsætisráðherra þess tíma Sigþrúður lést árið tvö þúsund og átta afkomendur hennar héldu upp á hundrað ára ártíð hennar í dag með veglegu boði í hennar anda hún hélt alltaf upp á afmælið enda rauður dagur og bauð mörgum börnunum fannst fyrst um sinn ekkert skrítið að það væri flaggað á afmæli mömmu ég hugsaði það líkt og með með Jesús og jólin og Jón Sigurðsson og sautjándi júní það

ég áttaði mig á þetta var ekki samskonar tenging föðursystir

Þóra Jónsdóttir Magnússon var gift forsætisráðherra þess tíma Jóni Magnússyni og það var mikill samgangur milli fjölskyldna Jóni

og Þóru varð ekki barna auðið en þau tóku kjörbarn systurdóttur Þóru og átján lést stúlkan úr spænsku veikinni þá hefur þetta verið gríðarlega erfitt fyrir að standa í þessum erfiðu samningaviðræðum í þessari miklu sorg þegar dóttir þeirra fellur frá og hún er jarðsett á Þorláksmessu en kannski smá ljós í myrkrinu

fæðist þarna fyrsta des í hans huga hefur hlutur hjónanna verið heldur rýr í sögubókunum Sigþrúður sagði í viðtali við Morgunblaðið þegar bæði hún og fullveldið stóðu á fimmtugu að

þegar hún hugsaði til fæðingardags síns fyndist henni stundum að hún hefði átt að verða sonur hennar er ekki alveg sammála hún hafi alltaf viljað að allir nytu sannmælis þrátt fyrir að vera komin af betri borgurum landsins kom hún alltaf

vel fram við alla alveg sama af hvaða stétt þeir voru og

verið algerlega eitur í hennar beinum fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla framgöngu og ummælum sex þingmanna á barnum Klaustri í síðustu viku mikill hiti var í ræðumönnum

lok mótmælanna afhentu svo skipuleggjendur þeirra forseta Alþingis kröfugerð ýmissa hagsmunasamtaka þeirra hópa sem ummælin á barnum beindust að

Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson þingmenn Flokks fólksins voru reknir úr flokknum í gær auk þess sem Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson þingmenn Miðflokksins ætla að taka sér leyfi frá störfum allir voru þeir á meðal þeirra sem sátu að sumbli á Klaustri þar sem rætt var á niðurlægjandi hátt um fjölmarga þingmenn og fólk úr þjóðlífinu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sem einnig var á barnum vildi ekki veita fréttastofu viðtal um málið þegar því var leitað í dag og vísaði á Bergþór og Gunnar Braga fertugasti og fyrsti forseti Bandaríkjanna

Herbert Walker Bush lést á heimili sínu í Texas í gærkvöld níutíu og fjögurra ára gamall flaggað var í hálfa stöng víða um Bandaríkin þegar andlát forsetans fyrrverandi var kunngert fæddist nítján hundruð tuttugu og fjögur hann var flugmaður í sjóhernum í seinna stríði nítján hundruð

fjörutíu og fjögur skutu Japanar niður flugvél hans á Kyrrahafi og var bjargað upp í

auðgaðist síðar á olíuvinnslu í Texas en fór út í stjórnmál á sjöunda áratugnum fyrir repúblikana hann gegndi þingmennsku og ýmsum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn og varð varaforseti

Reagan nítján hundruð áttatíu og eitt nítján hundruð áttatíu og níu tók hann svo við af Reagan forsetatíð var viðburðarík á erlendum

vettvangi Berlínarmúrinn og Sovétríkin féllu og kalda stríðinu lauk hann leiddi aðgerðir Bandaríkjahers og bandamanna gegn Írökum eftir innrás Íraka í Kúveit sat aðeins eitt kjörtímabil til nítján hundruð níutíu og þrjú heima fyrir var óánægja með efnahagsstjórn hans og hann gat

ekki staðið við sitt frægasta kosningaloforð

og þrjú ár lést í apríl á þessu ári yngri var fertugasti og þriðji forseti Bandaríkjanna lögregla beitti táragasi á mótmælendur í miðborg Parísar í dag á sjötta þúsund manns fylktu liði út á götur og létu í ljós óánægju með skattastefnu

Macrons Frakklandsforseta eldsneytisverð flestir mótmælendur voru friðsamir en til kom þegar einhverjir köstuðu málningu og steinum á lögreglu og kveiktu í bílum að minnsta kosti hundrað og tuttugu voru handtekin þetta er þriðja helgin í röð sem mótmælt er í París og fleiri borgum í Frakklandi hófst vegna óánægju með hækkandi eldsneytisverð líklegt er að breytingar verði á rekstri WOW

partners í félaginu þetta er mat greinanda í ferðaiðnaðinum Skúli Mogensen forstjóri

fullyrðir að félagið verði áfram íslenskt tapaði rúmum fjórum milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum þessa árs þetta kom fram í árshlutauppgjöri sem birt var seint í gær þetta er verra en ég hélt sérstaklega af því að þegar skuldabréfaútboð var kynnt í júlí var talað um að afkoma á seinni hluta þessa árs ætti að batna töluvert þeir sem ætla að leggja verða að koma inn með marga milljarða jafnvel yfir tíu

þess líka að koma félaginu í gegnum þennan

fyrirsjáanlegur á næsta ári með háu olíuverði og uppstokkun í

á í viðræðum við fjárfestingasjóðinn

partners Skúli sagði í fréttum í gær að fjárfesting

yrði umtalsverð en vildi ekki segja til

um hvor sjóðurinn hygðist kaupa meirihluta í fyrirtækinu í byrjun vikunnar lá á borðinu að ef myndi renna inn í Icelandair fengi Skúli

um tveggja prósenta hlut því samhengi finnst manni ólíklegt að nýr aðili komi inn í félagið setji svona mikið inn í það og og verði svo í minnihluta en krefst breytinga á rekstrinum það mun koma í ljós munið þið sameinast öðru

get ekki tjáð mig efnislega um samninginn að svo stöddu Kristján

að félagið skili öllum breiðþotum og einbeiti sér að styttri leiðum verði af samningnum þannig verði

því hefur verið velt upp hvort félagið verði áfram með íslenskar áhafnir og höfuðstöðvar hér við verðum svo sannarlega tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna voru kynntar í dag á Kjarvalsstöðum fimmtán bækur eru tilnefndar í þremur flokkum skáldsagna barnabóka og fræðirita en verðlaunin verða afhent um mánaðarmótin janúar febrúar

nánar um þetta á ruv punktur is og þá að veðri í kvöld og nótt dregur úr norðanáttinni og kólnar í veðri gola eða kaldi á morgun

áfram él fyrir norðan en bjart sunnan heiða frost verður á bilinu tvö til átta stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer

hjá Einar Erni Jónssyni hér á eftir kvennalandslið Íslands í handbolta fékk skell gegn Makedóníu í undankeppni h m gríðarleg spenna hefur verið á Evrópumótinu í handbolta í Frakklandi

fullveldis Íslands var fagnað víða um land í dag forsætisráðherra setti dagskrána við Stjórnarráðið að viðstaddri Margréti Þórhildi Danadrottningu fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla framferði og ummælum þingmannanna sex á barnum

Klaustri í síðustu viku forseti Alþingis tók á móti kröfugerð mótmælenda á sama tíma og þinghúsið var opið almenningi í tilefni

breytingar verða að líkindum gerðar á rekstri WOW

ef erlendur fjárfestir kemur að félaginu segir greinandi í ferðaþjónustu WOW tapaði um fjórum milljörðum á fyrstu níu mánuðum ársins fertugasti og fyrsti forseti Bandaríkjanna hann var forseti við lok kalda stríðsins og í Persaflóastríðinu þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu og alltaf má finna nýjustu fréttir inni á rúv punktur is segjum þetta gott að sinni verið þið sæl